मबहुर, न दोन्ग् नम, जये गव् सिर्खे, देर्सिन् नुनो थये, फुन्दुम्नो हये, बिसुर् मनु बिबदि खलमे। अन्ग्, पफर् स्पिसय, जग्र, जुनर् फुर्नि, बेरिको, रेकथि, मोह्रे, देर्सिन्, नुजन, थकये, फुन्दियो। भेरेनु, नकु फिसियुन् बिरे। अन्ग्, बेरेनु बिबदि नकु गव् सिर्खे, देर्सिन् नुननि थकये, फुन्दु, अर बिसिर्खे मनि बिबदि खलमे। मफुर्के, न दोन्ग् बिकु बिदे खलमे।